निस्वार्थ होके ही हमेशा काम करना चाही। कोई भी चीज के पीछे अपन स्वार्थ रखे से हमेशा हमके घाटा के सामना करना पड़ेल, और जो निस्वार्थ भाव से काम करेल, ओकर जीवन सफल होजायल। स्वार्थी मन के जीवन हमेशा दुख और अकेले के जीवन हो जाएल।